Omu. anhia-juajei. mah-dor-okpahe nobe. kkali. ojo-ojeiri-meh. makwuinyi ajuajai no-jo-onyi makwiniyiah guajei no jeiri. makwuinyi ah-jnajei-pah. makwuinyi ah-juajei noh-jah-rattah. kalam-meh. mah juajei noje-error. iny ahia-juajei no jerror ah-meh ah-meh. mahbriba dei. nam bah geyi. meizi alamba-zi. namba-chwuenze. aweeeh enzeh-meh. ami-na-nu-ukruei-pah. ma yu-kruor ora no-onyi. mayu-kruor yeila-ozibleh dah-pah ah-alami nanu-ukruei-pah meh. yegra-uyi. ukruoh onyi ibi-ya yera-nyi-ukruor-nyi ibu-bi. yegra-ah-meh alu-kreeh ora-bisi-meh. ahia ba nu namba wor ah-no-ja-ri ah-meh. mabiiii. orona-nyie abah. maba-nyi abah-nawu-aaahn-mabisikreh aweh. ukruor no jeiri no-ja-ri ah-meh kali ojeiri ah. tzi onyi-ah-tzi inyi-nyi yah meh. kaleh ojeiri. rittah ah-tzi inyi-nyi yameh. mi-tzi-kreh awah nu-kruor ah-meh ali-meh. chie kani juajei noh-jeiri ah-meh ali meh oooh ooh tzo’onyi ah-tzi inyi-nyi ah-meh keem ahia geyi meizi alambazi naba-i-shikreh aweeh Akuan alamba wah-meh no’h meh. ibi tzi kreh awor ata tah. akun bor-ukrruor namaba yor meh noh meh ala zini-ni mah-yeh beim nikeeh-niko guajei tayah meh alam-ba-ba i-shokrreh wah-nei-na. meh inyi-mah juajei no’h jeiri ah-meh. ali meh-mej. ahia juajei no’h jeiri ah-meh ali meh-meh. aku-krui ibi. mayu-kruor kpeeee emmmm ah-juoji-arapah. ayichu. ahia yah-yu-ukruor ah-juojarapah ayi chu anyi. mi. gbeileeeh-oro-heibeim. nama boreim aborukruoeim aba-fu meh. Hia-bo-rykrueim abafu. ahin yikreh kpeemmm ah-ah-ah-juie-grepah kali-yeijo olah tza-tza, ali-tchi-tchi wah ikuni chwuimeh-tah. inki-tzikraweeeh yeigo-go-gah meneh. mah geigah ah-meh. mah rei-gbaah kpeeeeem aji-chwu. ahia rei kpeem aji-chwu tah. nka bi bu-tah. intabi ku-tzi dimor. ikreh-iju-indolar meneh. ah-meh-ala-ma yor-meh-meh-meh. alama rei-gbah meh. oru-alakwadei in-yah dei neiju. mah-yah dei-neiju. orola-kwadei eeh-oru-izi-zi-zi-zah ekononu izi-zi-zahonu nah nu meh. ahah yah-meh. wah-nu kala yei-yor alah-yei-yor izuku kala makwali-ingborah ina tza-tza yah-meh. nuku kala alah-yah no keme-keme h wubu-dimor aba-muor-nah dimor orori igblah dor-yah. dimor ohun-hikreh. akake du-tzi-du-tzi ka-hanini nah jujei nohmu nor-aweeh. eiyah ahtarah oyo-yah,

Ayi-ah-ah-ah ikeijei oru-alam-ba yor-meh tah. ahian mor-nah no-moɔhmu imbi-hi-kreh nini nambi e-hikreh ah-dei-yeiga gbolo-onyi yah. imbi kejei oru-alam bah yor nuabu dei kalem meh. imbi-kejei. han-dareh ogbonyi. mammah-dor-okpahe-nobe. ah-hn nah-anyi. ahin-hikreh ah-juew-ze tah. akueh-ukruor-isi-yah. ah-h a bah worah-no'meh. mi-hi-kreh. mah-hre mandei. mah-hre mandei. mah-hre mandei. mah-juoru. mba-geyi. namba juora tcha-tcha. niko-nona. mba-juoru. agbaah. akun. ahia-bah nyeito siri-tah. mina-nokpo. minano'h okpo. kpata-kpata-kpata. kor-nah-okpo tah. oki-na-yefia beneh. kot-nah-yefia aki-ju tah. aluan kposi-ah-yah-meh. zen-zen kabanini. nei-echeibi-nah. nizameh aka-zi kpaka tah. na-kazi kpakatah. yazen alamah juajei no-mormu meh. mah morna-laei-gba-yah-nah. ah-jua dareh aji bed ogbo-onyi. han-nuni okpahe. abu. abei-jeim abi kuta mah-dareh, mah-dareh mah nyeito. hia dareh aji bed ogbonyi-tah mah nyeito. oyo yo yah benneh. mah-nyeito dor-okpahe nobe. mah jueze ibi-zeni ahi. inkabi hikreh aka-worah ahi. aku-kruemi bi. mba-juajei noh-mua meh. kukrueim imbi kaeima wokpo ahin. ogbo-onyi mba-rasom ahi bah-rasoru. inyi mi-hikreh aworahi chie ahan bi bu anu hia nu-na bi no-go-go aguyah. mishikreh arowah Ahi bu ni-jah dei. mi-shikreh awii nika. niko-kwei-jei nika-leini sor-sor!! oru-alama ayor-meh. then mi-ri wah ahia-ki-ri wah tah. nkaba fuku. menneh asomu. omu-ogbonyi ahia. juajei. ahia dor-ojpahe nobe ahia. bua chquaze-ibi-zeh. chin-bua nah anyi-tah. mah-nyeitu-kruor benneh. ahia nyeital-kruor ah-meh. mah-nyeito kpata-kpata. kpata-kpata kpata ahia nyeito kuan-drah-ayah tah. inki-shikreh. ahi-kreh kuan. bi-chui-ju-tah. anka-bo reim abafu dimor-aboru alama. alama-ga fuku neh tse wah meh inka ba fu abi arrange. inkabi ahn-hia nuni. namah do‘h nun agugah. kow-noh momoo-mu tah. inkabua nyeita nikalama adowu-arei-meh. inka bua nyeitah nyeitah. nyeitah. nyeitah. ahia nyeitah kua-tah. ahia-ki chwu-tah. inka dor-okpahe-e-nobe. kpeem ahia-ki chwu-tah. inka dor-okpahe-e-nobe. kpeem ahia bah-do'h waah. ahin munor ah-tche waah ado'h. waah tah. inka-wuii. inka wuii. inka wuii orona zadun inka woranah aza dun. oronsi okara-ah-meh inkaba za-dun. ki-nisi. ki-zen-zen e-chwui tah meh. zen-zen ahanini chaaah ei!! Zen-zen ahini chaịi!!!. akizen-zen e-chwuii. inka klorni ni wuana inisi tchor. no-rana. insi gbạh. inki kwom ah-baka ni meneh naba-zen-zen chuui kisi bi benneh Ak- zen- zen chwii isi bitch, inkaba- gbah. menneh inka- ya- ah, Iweh memeh. inka yah- ukruor kpata kpata- kpata. kon, muameh tah. ahia kwo-okpotah, inki bu- bua wah- alabi sah- yor nor meh. inka yor nor tah, kah die- eigba, kpeem. ahia bi ri- tcha- tcha. wah ado'h tah nkaba fu noro yei- yah, menneh. inyi mah kworo- oyeiyah, alaba fu kpem aba- ba bi ku ni chueim, inka nyeito nyeitu- kruor ahia nyeitu- ukraor aki- ju. akuan chwuim tah. mah geyi meizi alamba- zi meh. ahia- kah geyi meizi alamba- zimeh alam ka zi mehtah inka bua nyeita zi- kala mah ah- fii meh. kpeem anhia do'h nu- kruor ah- meh. ahia woro no. ozidu okara meh, ahia bah- zadu, tibi- tibi waahn tah. zen- zen abi- chwui- tah. zen-zen ani eihei. nani ooop e- wianah yu- kruor inisi tchor!! ewian- ah yuknor i nisi tchor, kpeeeeeemm!!! Meh- meh- meh. meh. mch. kaiwo- okpo ahim ogbon- onyi mah- drnu- kruor ogbon- onyii kah- wokpo ahin ogbonyi mah dosh nukror ogbonyi. aku- kruor bisi- yah, mah chwuorah mah- chwuorah- agbah ahia- chwuorah- agba- tah. inyi- mah chwuoreh ingbofu, nyi- mah chu- ucratah. nyi mah-chwuora iriyisi. mah dom chwu- mah- doma chwu, mah- doma chwu- Imba yeirei- rah mah- doma chwu gbaa. ahia chwu- gba- aah taaḥ inkabi-nah-nohh inkaba nyeita omo’h. kuaba gbaje no’mo’h siri tah. inkaba siri-e-siri-e-siri e-siri ahia domi-siri kpeem aki-ju. tah. oru-kaba domi bi-benneh. okop-kaba domi be. okpo-kaba domi e-ibi. ko-okpo ado mi bi-tah. meh-meh nua bi nah meh meh-meh nuah bi nah then ogbogba kaba-ba-bah gbaah kpem menneh akua